yo oware no ore ko evawere evawere no igho re ko no whe re reye ro de oware sasa no whe who ho eware sasa ma re ro igho ro lu oye na oye re le lie evawere igho oro jo omai oma ino yes whe gbe wo igho ho whe sai de ewaro ye na ha ye edhere no igho osia ro ko oma evawere ye igho osai ke uzuazo ho but evawere ho eware itionana sosa no a sai de no who te tolo ugho no eware gbe ku ko owhe na yo evawere no ugho ore ko owhe ye ugho ore ko owhe omo ho oghene ore ke owho omo but igho igho ore ko owho evawere ore oware no whe woho we te tolo ugho nya kpo ogbe na whe re rie erere oye na ho evawere no igho awo omoto wa re je dhe oye na yo evawere evao igho e odhoto whe re je dhe. ekwa kwa nana yo ekwa kwa no igho ore sai lu but ote no ekwa kwa na no igho wo eware efa no ore sai lu ke omai hi evao uzuazo ho but evawere nana ho igho re ke omai.